Koo nde juwi, sappo, sappo e juwi, nogas, nogas e juwi, sappanɗe tati, sappanɗe tati e juwi, cappanɗe nay, cappanɗe nay e jowi, cappanɗe jowi, cappanɗe jowi e jowi, cappanɗe jeego, cappanɗe jeego e jeego, cappanɗe jeeɗiɗi, cappanɗe jeeɗiɗi e jowi, cappanɗe jeetati, cappanɗe jeetati e jowi.